छत्त का पंखा लगाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करो। सुरक्षा और उपाय: सबसे पहले बिजली के सारे कनेक्शन कटवा लें। यदि पंखा लगाने के लिए स्विच से बिजली का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो उसे बंद करें। ताकि कोई दुर्घटना न हो। सही स्थान चुनें, पंखा लगाने के लिए छत्त पर वह स्थान चुनें। जहाँ पर पंखा ठीक से लटका रहे और कमरे में हवा प्रसार हो सके। आम तौर पर पंखा कमरे के बीच में लगाना सबसे अच्छा होता है। ताकि हवा भी चारों तरफ फेक सके। पंखे का झूला लगाना। छत्त में पंखा लगाने के लिए सबसे पहले सिलींग या पंखे का झूला लगवाना पड़ता है। इसके लिए छत्त पर एक मजबूत ड्रिल करवा लें। छेद की गहराई और आकार उसके अनुसार होना चाहिये।